Voisa a'ana isa'i famli ra'au, ra'auna gere'anana a'ana da a'adina ema nana milion ea a'ana ama bo'obo'o be ama ra'asi amagana apunai ama inuinu ama e'u kauda osidi imaga aounai ima inuinu. Amuri'uda kadi'uda a'a e'u sista da a'adada osidi ve'o a'anai ama bo'obo'o be a'adina amaka. Ko nana e'u rana nana e'u urana anana e'u femlida osidi ima abia. A'a voga vora'u voga vora'unda, eda ra'uni'o vudiare vukarubou vura'au vuaniani, vu inuinu ana nonoa be vogana a'a vovaikau, vo sisibakao, voaogaga'a vosia o nana e'u monida ba'udadai gemaiva da nau bau'unai gemaiva. Nana ei'adna i'iadina ounanai geisage gemaiva a'anana be a'anda da nonoa ounanai nana da vagana badina da aurava aveana kaivananai edasia o mai emu <laughs> ana ounanai oga apuna o inuinu o kukuan. Emu urada pauradada vavaina emu kauda osidi naida ovairearea venimaiva. Ema ourava vora'au, birthday nonoana voabia, viusau makamaka o'ironia buka makamakana o'ironiava em bukana anai esensiva. Em maurina a'anai ve sensi, em rada ero a'ana eda sensi. Isai a'ana ai aida aidagana mas vara ovinai maurina a'a akaoainava a'ana mas vaisana ovinai be inoku ai vagana gerea. Da badina nana a'a monida a'abiva ima'unai a'adava e'u pokedenai ama po'upo'u amagana ama eboebo ama vaisada o nanai e'u e'u betdeina a'ana vaga i'inana i'nana ve'o. Nana vaura a'anana ra'auna a'anana e'u kauda osi e'u famlida osidi viebo kapea a'a oisa'akunda da eda isa'akuni'o kaudada edamai vumia boubou vura'au vuvainai. Emui urada pauradada vuvavaidia. Ea milionea a'ana keke bagana ama gavana gebada ira'ugaga ama gava, boromana ama gavana o gai eisa'aku ko gavada ira'uvere ama gavanda. E'u betdeina ama selebaraitna a'anana ore abina abunana ama vanonoa ididiuda gava egege ama koreda inoku e'u famlida ibouboudadai liaen nai ima ava kapea inoku a'ana gesia ro'ava.